Yauwa yagu nai wana goi ngu wado wela yedna dugoi wela yedna wana goi ngu wado tai nau han gal l ungula tulam da mu yo gal ndu rra gudo talam nga mu ngu wa da ga ndu do attai angwll gadu wulan do funa gu was ai wela guwa gudu wulan do funa gel was ai wela guwa gukanju danduyednami na yedna nnga kanja dandu yednami na yedna nga kan ja wula gu ularu yedna nga kan ja wula gu waru yedna mi ru guka nja dan du talam ngude ya du goi go nguru ndurado nguro gakula lau nga gul unau wasa rai guk unau wa mata do gula nau wa bukor rai kalgu nau afido kanju nau munna na yedna nga kanju nau madni ru yedna mi ga kala gandu mi gau ndasho do kan ja nau ru yedna mi ngu gush inau ha migauye munna ngu ika yoha mai jaga ngu yu kan ja dan du kano uga nai ga kanja naura yednami ru lugu an alli gang u ahamai jan gu nisiga gai rug u koi gu ken nau amma da gei mu kie a ka nja nau madairu yedna mi umh wana goi ng awa do ga umm halla halla yo gasha ju nnau ga ya goi ngu gu ka nau tulana ngude gasha j unau ga ya goi ngu guka nau tulaka ngude ndudo lug an gu tulam nga muyo aka ng ulu gushi ga bon do nufi yo tulam ngamu ngu yedna tumbe himbe yo lugu shi nan goi ru yednam nga nu koi gun a lugu yedna na go nukoi na mu gel namugu nga nucce yo a mi gau yo yaha mai jare guka migau yoya hamami munnan ngu maka yaha mai ba aa munnan ngu ika kamai yahamai yado dugo mu kie akamai nau madai ga wa na goi nga wado ga dugoi ya gu nai jo ngu gumangu nau tulam ngam ma aulu jau yogdu um tulamnda muyo tulam nda muya wana goi ngu wado ga. Ngu tulam nga mu nau yo muka nau yang u nujau muka nau yangu nu jau tulam nda mu yona uwujaunga muku lau ya ndu shan ga ndushongu tu lam ndan jo mungu duna ran tuyam ndon jo mungu duno ran njali ndade ngu nag ajuga gaji bulgu ga ndu gudo nguru akulaladu ngu wula gu nganairai jammai rai gudo nguru akulalai kanju dandu yedna mi nna yedna ma nga kan jju dan du yednami ngu gucce wai wukuta lortu ngu nahara a wukula ngu ndu ngnai ri a wukula ngu ndu abunori a dau yon ga ru wuku la lai yad au maru dau gutte longu yi kulallu yednan ga dai ago damu kie murungu fudungu wanu na gutte gudu na gutte lon aruwa arorogungu gamu nguru gukalalai jangu dai halla dowo shagu ma lugu mallum ngau naju gu naru ni ru dau gate ru yednami ngu na kai ru jukku yednama ng ana kairu juku ga watte affido waha mai ja gure wakoi wavaru wall waki yoi tura dau gutte ro amma watte wela yedna yau gad unai nga yo yaji anga tau yula ngara sangaya ra ngayo watte yika yedna mi aru yidna mi nga watte naji ngula yedna minga watter naji ngula gufau juru soddai wau gu kagu ngu wa da ga ngu gucce nau tulamndamma aa tulam ndam ma da mu <hesitation> damu nguna ngu muku lau yo tulam nda muyo mukanaro damu wani ahamai ma yo ngu gusha gu nauya dugoi kie do tulam nda goi a muga. Gudu ngu gushe nau aa ngo tulam ndu lug u ada mi gawadaa tulam ngu yahamcu munna nga mu ya ga muka nau nga kare yise mas ha dan nau diga yo sho yan du niya yendu ya jaru tulam nda muyora mungu yika ngu yikoi yu yamu guru adaa nga yisa kare gashe dandi yise yi kile gaguia gashe dandi a dunai yahamai yoi ga hia mami munna ngel guka nau yare guka nau yednami shiga goi du gushe je nai nauchiba yon gula ba yishe gel ngu na go kinji yagu natu la nga gishe aa yo manna nara yedna muhu kamagu wa ngu kan ju nauru yedna mi a mugu du lugun gu nacce ahamai jangu gukoi ga chan nau ru kanori kama nau kanori go koii gu chan nau ru kanori gudu ungu nalugu yedna kie re gukul miyago guk an ju mada run ga nai mia ngu gu kanju nau madai ja. Welagungen kedan aa kanju nau madai ra yedna mi ngurum nga ga ngen aa wanungu agarai ram gora ngu atodingu doleya gaka ja nga nijija nijija amma lagun nga wanun yedna ngu nawinu gure najuru niyag gadu najuru niya gudu na ju ru ni ya gudu no wujau ngu namai guru dana kanori ngu alli ga akan juru kanori jo ayo ngu gan nau yaw ana goi nge do ga. Du goi ngunai ngu halla guma nau yo yo chijo gan nau ya umm tulam ndamma agun ga go man gan nau au jauya gudu guke ga nau ari mu fau ngu tulam ndamu yo mu nari mu fau tulam ndamu yo nari ku fau halla halla yedna mamu mami nau ngu ya tai yodo nari dara ja nga mu fau. Halla kuri him be kuri ngu um kungiya kuri judo nari dara ja nga mu fau nari dora ja nga mu faun go adda ga halla munna ngu yishiga mu yo do munna ngu yishi gamu yodo nari dara jangamu fau wanu diada ngalle din du yau yeshi gamua ngalle yau yashi gamu ya maru tulam ndam ma um youru tulam ndamma majun au yaro ngu yau yashi gamun ngiya wanu tulamdam ma muka naudu da mu ngu nay o muka nau abunomi ai ru muka nau nga nai mi airu dai ai yo yishi gamuya amma halla din ga yau yashigamma yeimungu hujj da li lan wahi ga dan jado yoyo iyo mun ngu din gu akula ngundan ndura do mbalau ngu tulam ndamma mukan jinau ngu yishe nde yo migau yednari yotulam kimi yodunai du nai yednari yo tulam kimi yo du nai yednari biya halla yo gulu wa kedo gau ngai ru yedna mi ngu mi gau unga halla wanu hin mu yay o gan goi miya yishe nde undei nda na yedna gulle ungu gashed au yednori ngu yoo wano wano soyaba dunai yi kula laka gate gise yoi so kuru unga raji nguya wanu din du aru damma uigu n gun goi yo gan goi ngu yo yo talam kimi amma halla yo gayagu yo ga shajuru gacc gan goi ra yednamia ngundu motorai keke rai do gan goi miya wanun guy o mu yishika na yedna ga gukula laka kiemi gukula laka die atau wa gura gukula hi nan du na yedna ungel kula hi na yedna baga bagara na yedna mal fatori gur ana yed na ti yo waneyi wane yi soya yak nai nga goi ada duna yi kullu gate yaka kra ra gate ri du nai ikula monti gutteri dunai ikula fadau haya ru gutte ri umm nga yishena yoi son gu yedna mi amunaru gamu ungiya mutammai nau um gul umgullu muka nau yangu kaguwa nawujau amma huru muka nau waro mungu halla mau ma ya law yerwa your. Halla yerwa yo mau maya lau waru imaill juguni a bok munna kid aba a migau ngu boko haram nafo mu your halla iman akan yodi halla mau yayaku yarwa rungal go ga sangudera ngan go gudindu munau wa habur aru ngu halla halla naji ngal go hallo yo mba lau ndu ragodo tuinmu mba lau hi goro gohin mu um gayi mu wa yi mai kie malau ndura gadi yo yadnairi yo yednairi wudur gudo walau ngu wudur nga mu yo wadur ngu migau ngade do gutte yay o songu munnagan mma maja naa yoron gu halla wundur ngaku do nan dam du guu ngu migau ngude. Um affi nga mudo man nau nga dam ma damu humushabali nau shaff ngu yina mu man gur tu ga a yana mu mun gurtu ga watte wudar ngumma dan gu nan dam du ga ngel migau ngude a wudur nga muyo man nau nga ngamma man mamu u samun aya ran gandu man nau ru kalan ma mi gau ngade haiyi n nuya nguwadaga nga maja nau tei lam nda mu ngel nu jau ya angel majel nai dulama udamu nga nuk kai ngel gaji and du goi kie ngu kanjinau madai ru yedna mia funa gun gen ga gel ngu wula gu wa ikul ngu wanun ga gukon ju dandu yednami hugu ngo di ada garu wai gakul amai garu gani jafu sun a ngau yo garu ari ga nu kaji mu ngau go wange ma goi nela lugu ada akul gal ga fe ga kine gai ada all gal ggufe gu baba ra gai ala du ngago lugun gel aha mai yedna mia hamai rai haman jarai do kall gasonu gusanu gasanu gusamu ngu ago ga yorongu wanu wucce. Ngurumdo gujigunga ngurum yedna ramma wanan nga nga gushed loya affido ngel gusheduya ra guskeda di jire dikani jagu re gal ga shagu ngu rundu lu ali dau nga kine nge du gowai gutfai nau kagal la kalkal ja na yedna nge aa do yednari yedna ngo injili adarri yo ndari rumma yon da ri numa do yai ngau nga nai ram dj yoi songaye gucci gu nau madainga yo yedna dan dinganu nu tu ma yaga gushi ga nau madai ngel wala affi anso gu kungu ammci gakanju nau ma clai ran ga naimi nga guka j unau madairu nga nai mi ngurumma yedna do gukun ja nau madai ru ngai mingu dutu ma dishi amma yedna miadana gutu mar disa yednami dana gutumar disa yednami di nu mai alaja dana um yednaiya din nishi dinutu mai alaija um ga gukanji ra yedna minga lugu wana nulau kiren yedna ngenmano gan gai ra yedna mia nga nga atugoi ngudat funn gur a nu tu goi ja um yedna re ga no gan gai ru yednami ganago gakanja nu ru yednaki miya ga dan go hamai yedna mi gune attu goi ngudar ru ashagu din gude yo masha gaya guyo gasha ju gudu naha mai yednarai ngu sai jere mungu nushagu ngi da ga dai ngu mu ji nau agoya dudu bulgu ga gudu tilam nda muya tu lam nda todo dora jun gu um naji mufau ngelaffido halla yo mango inau nga ngamma um jire damma turu mitinna ngu darya maro halla ngainai ngu gan yise a yedna dana dinganu munna nganu gutte koija. Watte yedna munna dabu wan nguwa dura na yishai munna dabu yani luga go yashe ngo luguyo gun ga dan ngen ngadanna mu um yashe ngo lug u yo lugun ganairi ngu nga dun na mugaya dura na yihin anindunilu guy a amma amu nun gu yamunu gudu yashe aa luguyo dunai yi kula munnan ja nga yikula munnanja ru munna nga dan gutte ga gatulam dam ma ngu maja nau nga nufaje jadu mukegu nau kauran gudu um muke gu nau kad kala n gudu affi gudo din gu nau gamu nga muman nau ra injici ngamu yedna off inga musha larsha larsha gamu ngen mannak nga man nauru yedna yiumu nga muingen halla yo man nau ngu man nau ro yedna wudur nga mun ngu ndatto do man nau nga nan nau ru yedna ngiya nman nauro ago yaru nga ndu dingu man nawa ngasho dingu kmani nashagan ga damma nan nau halla mi gau wazun ga din gu nau wa harua rongu man nau yo ada ga ngu mushe nautalam malamma muman ngan nau au jau ya u, gaba da ya ma.